Ny tena <hesitation> ny tena tiako aloha raha ampisafidianana an'izany a, dia mihira ny tena tiako. Satria hitiavako ny mihira a, mba tsara feo sady mivoaka amin'igny aby ny feonao hoe tsara sa ratsy dia na tsara moa ny feonao a, dia vao maika tsara a. Dia mahatafita anao igny a. Lasa hira mpalaza anao a, dia tian'olona be amin'izay a, dia alain'olona amizay a. Dia izay amin' izay hitiavako anazy.